meginviðfangsefnið í nýju íslensku leikriti engar tvær sýningar verða eins því áhorfendur sjálfir fá að ráða för

þitt eigið leikrit goðsaga byggist á bók Ævars Þórs þín eigin goðsaga hún er ein af mörgum sem prýða Ævars þar sem vald höfundarins lýtur í lægri haldi fyrir forvitni og geðþótta lesandans þessi hugmynd er byggð á formi frá Bandaríkjunum sem kviknar í kringum nítján hundruð

sem var alltaf að segja börnunum sínum sögur á kvöldin og leyfði þeim að ákveða hvernig sögurnar myndu enda og honum datt í hug

að setjast niður og breyta þeim í bækur og þetta form

það eru til sjónvarpsþættir sem eru svona og nú er komið leikrit æði já ókei takk og hugmyndin kviknar upphaflega vegna þess að ég las nokkrar svona bækur þegar ég var yngri og svo þegar ég var fullorðinn og byrjaði að skrifa sjálfur þá mundi ég hvað mér þótti þetta form vera skemmtilegt og sniðugt og einhvern veginn það að vera með á tilfinningunni að maður sé að missa af einhverju fékk mig til að lesa bókina aftur og aftur og aftur og lesa þannig meira fyrir vikið og mig langaði að leika mér með form sem væri spennandi fyrir lesandann og sömuleiðis spennandi fyrir mig sem höfund af því að venjulegri bók ertu kannski marga kafla kannski alla bókina að byggja upp í eitthvað eitt stórt augnablik í þessum bókum þarf eitthvað svakalegt að gerast helst á þriggja blaðsíðna fresti þar sem bókin stoppar og býður áhorfandanum að

svo er líka bara miklu skemmtilegra að skrifa hræðilegan endi frekar heldur en þar sem allt endar vel

ekki að vera hérna hvað áttu við ef þau sjá okkur þá klúðrast allt alls býður sýningin upp á tólf hundruð níutíu og fjögur leiðir í gegnum heim norrænnar goðafræði erfitt er að ímynda sér annað en að það sé áskorun fyrir leikstjóra þar sem hver sýning er í raun frumsýning áskoranirnar eru svo margar þær eru svo fjölbreytilegar og í rauninni höfum við kannski bara verið að

að takast á við dálítið nýtt leikhúsform sem þýðir að allir hinir hinir hefðbundnu verkferlar eru ekki alveg þú veist við þurftum dálítið að finna upp hjólið að mörgu leyti bara búið

gaman að heyra og sjá hvernig leikararnir sérstaklega hafa að tækla þetta það er mismunandi eftir leiðum hversu oft við stoppum og við hvað áhorfendur eru með fjarstýringar þar sem boðið er upp á valkosti sem þeir bara taka lýðræðislega kosningu um að meðaltali svona myndi ég segja sjö til átta sinnum í hverri leið ég hlakka mikið til að leyfa fólki að kjósa

en hér ef þú tekur slæma

ákvörðun þá verður þú bara að standa með henni og þetta leikrit getur svo sannarlega endað illa ef það endar illa þá eins og með bækurnar er það algjörlega kæru kæru leikhúsgestir þá er það algjörlega ykkur að kenna ekki okkur andi rússnesks arkitektúrs frá upphafi tuttugustu aldar svífur yfir vötnum á sýningu Rósu Gísladóttur

í Berg

tvenns konar verk eiginlega bæði léttir

sem ná svolítið út í rýmið og

líka þyngri verk massíf

mér finnst þetta vera ein heild einhvern

klassískum arkitektúr gömlum borgum en líka Rússlandi og

sem var við lýði í Rússlandi í byrjun tuttugustu aldarinnar þá eru þeir í

sem var að gerast í Evrópu á þessum tíma

hryggjarstykkið í sýningunni eru tveir voldugir skúlptúrar sem nefnast spírall eins og þeir eru innblásnir af óbyggðum turni rússneska arkitektsins Vladimir

sem átti að rísa í sankti Pétursborg sá átti að vera

úr járni með

frágangi grófra bolta aftur á móti fínlega gerður léttur þannig að hann er svolítil andstæða og efnin sem ég er að nota eru pínu andstæða við

gegnsæ

þessi sýning er líka svolítið um sko er í rauninni áhugi á birtunni og

svo gaman að sjá til dæmis massífu verkin mín versus þessi léttu hvaða áhrif þau hafa út í rýmið á mismunandi hátt þess vegna er líka svolítið gaman að sýna þetta á þessum árstíma af því að með því að það er svona dimmt þá taka þau svo vel við ljósi og í rauninni skrítið að kannski tvö verk sem eru

ekki mjög stór geti fyllt heilan sal bara með áhrifum sínum já þetta eru gluggar úr úr húsi arkitektsins tuttugu og níu í Moskvu það er líka svolítið skemmtileg tenging við Tatlin

sívalir turnar eftir að Stalín tekur við þá

fer svona að þrengja að þessum

en hann greinilega getur haldið sér á floti fær að vera í þessu litla húsi sem var nú ekki alveg sjálfgefið þannig að nafnið á þessum þessum gluggum eða þessu verki er

útsýni og mér finnst í raun að það hafi verið orðið svolítið útsýni sem

hafði eftir að Stalín herðir svona tökin endar hann bara með að mála still

maður býr til svona þá

í trans þannig að og það er svona við hvert einasta horn þurfti að gera margar tilraunir já svolítið stundum komu smá mistök og þá þurfti að rífa niður

aftur en það gekk feykilega vel samt